Sobaajo am nasti sifakaare mako be jemma o tawi ginnaji o hultiri, ginnaji mai volini mo kanko fu o voli.